Manahaky ny ana aloha izañy da mandeha tomboky avao nitiako. Mandeha atomboky da mahafinaritsy, Milamindamy avao. Nefa sika henanik'izao izañy amy fiaina sarotsy tiky da mila raha milamindamiñy avao fa da misy fotoa avao ko izañy hilomaisa teña rehfa fotoa fanahiva an'izay raha zay fa tsy sansandra.